أني أستيقظ الساعة سبع صباح صباح باجر <hesitation> ما بدنا فطور عادة هون بس بداوم بالسيارة باخذ الكوفي تبعي وال-ممكن كرواسون بس الغدا بيكون شي الساعة ثلاثة وبنام الساعة خمسة.